Mimba reta yande rami jeriñoko, ipuereko jaereta oikuavi japisa retagui opaete japisareta mbae oyapova ramiva, jukuraiviko jae kua reta ipueretavi jae reta oesa kirai jaereta omiiva opaete mbae jae reta oyapova ipuereko mimba reta oyapo